Fahamarin̈ana zen̈y, fan̈anaovan̈a raha marin̈a an̈aty sain̈akà vônaloan̈y zen̈y kô fa miasa, de mila man̈ano raha marin̈a fo, tsy mila man̈ano adisoan̈a zen̈y, mivolan̈a raha ten̈a izy fa tsy mivadibadiky, zen̈y fan̈anaovan̈a marin̈y. Ten̈a ilain̈a izy io amy resaka asa, amy amy raha jiàby zen̈y e!